जू छतरी ची वेगा अलग अलग भाग वंदा वेमा सबसे पैली औंदु कपड़ा जू हमू त बरखा और घाम से बचौंणा ले वंदु वेगा बाद औंदु रॉड जू छतरी त खड़ू राखण म मदद करदू तीसरू ची हैंडल जैसे हम छतरी त पक्कड़ सकदा चौथू ची स्पोक्स जू कपड़ा त तानण म मदद करदू पाँचवु ची बटन जैसे हम छतरी त ख्वलदा छीन।